<hesitation> Amboa zen̈y tokony man̈ano fampiasan-ten̈a tsy haiko impiry tsara bekiny isan'andra fa mety toko tokony ny iô iô in-telo iô donko e! Arakaraka tômpiny fo.